Fomba fagnatanterahana fagnanovana paty an na pizza an-dragno, zay alohaka matetika sy mpagnano pizza fa paty ny anay a io maivagna amboarinay, dia mampandevy rano dia asiana sira bitika, arosaka koa i paty ndraika koa fa hita fa masaka dia alàna dia afangaro amin'ny saosy izaigny tiana agnanovana anany dia paré zany sakafo.